Kenyishek taman anyun che mii tai, eng' tareteet ap kiptayat, amache iin eng' ak kowalak sapenyu ko uni, eng' kokilet ap kei, amu ki ka- katareteech <hesitation> kiptaiyat akoi yutok ki mii, amache anyun kong'et iin awal sapet kora kuni, ititees imbareet ip ing'apatisheet, itees <hesitation> kamastaap kayakisheet itiaat kora kamastaap en mung'areet, iwe kuni keteech akot kei ne uu dukeet ing'yoo kole, anan ko ole kipaishei sinee ke aldaeen tukun, ingeet iin, inyo i- i- itees ites ites komastaap nepo iin kapotishiet inye miising, si- si situun ng'iwendi chii akoi kokaiosiitu kokaisich kei ne maya ne- ne- ne- ne- ne neipeen ne situun iriipe kei, amu petushek chu ng'imetinye kiy chii ne ka ieetu ne ri peen kei ko uui, uui so ko ripiin so ko ripiin chii amu kiripei chii netinye kei, ko ng'o metinye kiy koripin ng'oo. Ko meroo ile ing' ki mache kenyishek che mi tai chu taman chu nda ko muut nda kwata, ikiilkei ites kiy ne ketinye kotokoeet sokaroon ko ma imuuchi ii itaiyachi kei kiy. itinye kiy, ako ne sire tukul, ko ki ko piit kiy kele o kool ketin, ikolchikei chii ketin ko kekole ketiik pogol, ko kekole ketiik pogol kotuun ko chotok chek ketarete kei iripe kei eng petushek che mii tai ko maimuchi iyai kiy, so anyun, ka- kararan anyun ii- ii- iikilkei chii eng' kenyishek chutok mii ititees iin kapwatutik kuk iparaa iin akilit icheeng tukun ko- kouni kamach ko- ko kole si karoon ye maimuuchi iyai kei ii- itinye che ripeen kei.